मुइ यापन घरपरिवार अथवा सङ्‌घतियाक साङ्‌गे बढी समय मुइ नाही बितावे सकबसु । कतउ कि मोर काम फेरी उतुरे बड <hesitation> चाहि यापन जिन्गीमा यखनाक जुन किसिमक बडइ हमार च्यालेन्जीङ यवइ हमार लाइफ चुनौतीपूर्ण भरल जिन्गी । मुइ यापन परिवारक साथ बढी टाईम फेरि मुइ नाही देवेसकबसु । मुइ यापन सङ्‌घतियावा हुनकर साथ फेरि मुइ समय बढी नाही बितावे नाही सकबसु । मोर सबसे बढी समय बितावके मोर यापन लागि यखना मोर काम हलउ । काम हतउ त मुइ चले सकबसु र जिय सकबसु डउलसे यापन जिन्गीक योजना बनावे सकबही। तर कामे नाही हतइ मुइ यापन जिन्गिके योजना न मुझ यागा बढे सकबही । आ उहे टाइमावामा मुइ यापन घरपरिवारके सङ्‌घतीयाके टाईम देवे लगबही मुइ यापन काममा फेरी असफल हखबही। मुझ यापन जिन्गीमा फेरि यागा बढे नाही सकबही । हसे उसे कहके मने मुइ यापन सङ्‌घतीयावा के भन्दा र यापन परिवारके भन्दा देवे वाला टाइम चाइ यापन कामवामा, यापन बिजनेसमा यापन प्लान वरिमा मुइ बढी ध्यान देवे खोजबाही ।